عنّا هون سُ- عنّا هون سؤال عم بي إلنا أذكر أنواع من الحساء نحن هون منئلّا شوربا في عنّا أصناف كتير من الشوربات، في عنا شوربة- دجا- شوربة عدجاج، عالحمة و عادتاً شوربة اللّحمة أو الدجاج بيدخلّا كتير عناصر تانية. لنئول شوربة اللّحمة، منسلُئ الّلحمة منأدر مسلاً نحط شويّة رز بعد ما تستوي اللّحمة شويّة رز ونفش بس يستوي الرّز منفرُم بئدونس عليها أبل ما نطفي ومنُعصُر حامُض. منِئْدَر كمان ات- شوربة الدجاج منسلُئ الدجاج وعا جَنَب مسلاً منألي شعيريّة من صفّي ميّة الدجاج فوئا لمّن تستوي الشعيريّة كمان منحط رشّة بئدونس ومنعصُر حامض. مُعظم الشّوربات أو الحِساء أكترا بينحطلّا على وجّا بئدونس. <noise> وفينا نش- نعمل شوربة الخضرا شوربة الخضرا كتير كتير مُفيدة ولزيزة <hesitation> منئطّع جزر، منئطّع لوبيا، منئطّع بطاطا، منئطّع كوسا، منئطّع أرضي شوكة أو بيئولولو ناس خرشوف. منئطِّعُن كلّياتن ومنحط منئليهن بي شويّة زيت أو شويّة زبدة أو شويّة سمنة ومنئّلي هيدي الخُضار كلّياتا ومنضيف عليها مي لحتّى تستوي ومنحطلّا ملح وبهار فينا ندخلها هيدي الشّوربا لحمة، فينا ندخلها دجاج، فينا نتركها على ما هيّ على الخضرا بس بتزبط معنا هي شوربة خضرا بس <noise> وهيدي بي ما إنّا خُضرا ما في داعي نحطلّا بقدونس نحن بائيت الشوربات منحطلّا بقدونس عشان تجتمع عدّة عناصر غذائية فيها مِنَا مسلاً يلّي فيها لحمة بروتين و <hesitation> ونشويّات من الرّز مندخلّا شويّة بقدونس عشان تكتمل العناصر الغِذائيّة الّي فيا، كذلك ال- الأمر ال- بالنّسبة للشّوربة تاعت د- دجاج <noise> كمان منحطلّا رشّة بقدونس وبتطلع الشّوربا كتير.